To babal heban dii-dii bodduum ha mahi mabbe do vo'ina nonde babal. ummatoore nanan beldum to be do lara dii-dii ha mahi mabbe be seyan be nanan beldum.